अरिन्दु इमन् दुनिअ खोब्द होइ तर् भोजुअ जित स्त्य्ले त गिबो, <hesitation> तत् हुमिये मोद् दुनिअ लगे। तर् लुअर् अक्रिति तु पेलेक्, तर् केनेगे कोरिबोह्, देहदुर् अन्ग अतत् हेस्सि लोग एलोइ। अतोतर् दिल् लथे तघे। गल् लथे तु रि, हि सबि निसि नगे तघे, सि फितोरोत्, मिल बो लगि। तत् नित सोइत रुसि निसि नगे लगि ते गिबो। तिन्ग्गिर जित लगि ते गिबो, हि स्तिन्ग्गिर प्रै हि सबि गितर् कर्ने। हि लथे ते लगि रि, अप्न दुनिअ अत मेजि बोनोबो परे। दुनिअ बोजै हि दुनिअ एक् मेज्लैदि बो, अप्न खोतु हुनि कोनु ते खोतु ते गिबो। अतोत् दुनिअ अक्रिति तु लेहि बो दुनिअ, तक् भोजुअ स्त्य्ले तु दुनिअ, तिअ बोल्। अतत् अन्ग अतत् हेस्सि रहि बोलि बो, तेनेब हि पिसोलि नगे तघे। अतोतक् भोजुअ खोतु हुनिअ एक् बोजबोबो परे बो। तिते अप्न मोनो जुक्दि हुनि बोजे हुनि ते गिबो हुनि ते कबो मन् लगि। अतोतर् अक्रिति तु प्रै गोल् त्य्पे तघे पिस्फले, अतोतर् अग फुने दुनिअ सेतोर् देपे तघे। तोरे अतत् हुनिअ फर् लगे, अतोतर् अक्रिति तु इमन् वेस्त्। जय अप्ने खुनु लेहि रो को बोनु हरि रो। हुनि ते कबो मन्जोबो, अतोतर् अग फर् लगे, फरिन्ग् दु मुरु होप्रिय।